ऑर्गेनिक सब्ज़ी जो होंतये, बु जो है ज़्यादा रुपये की आंतीये और महंगी आंतीये। चुके उन्हे करवे में काऊ केमिकल फ़र्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो इस्तमाल नई होंतुए, तो बु जब उनको प्रोडक्शन होंतुए। तो व कम होंतेये, लेकिन क्वालिटी रहेंत है उनमें क्वांटिटी कम रहेंत है क्वालिटी ज़्यादा रहेंत है। तो जा चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, बु तो जो है ज़्यादा रुपया में बिकेगी और जब हम उन्हे खरीदते। तो उन्हे खरीद बो मतलब अपने आप में वर्थ है, चूंकि बामे कोई पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज़ नाये तो हमारे सरीर पे कोई नुकसान ना पहुंचावेगी।